كنت بحب الرياضه، وكنت بحب الإنجليزي، الرياضه برضو فيها تشغيل دماغ وكنت بحب ان انت <hesitation> بيبقي فيها تريكات والكلام دا، والانجليزي طبعا كانت لو انت ظابط العربي الانجليزي بتاعك بيبقي كويس، فكانت حلاوتها في كدا يعني فكنت بحب الإتنين دول أوي <noise>